Ma astu sinnäq aida sisse, tõugatõh hindä iih katõlõ poolõ kattõ puud. Tagasi kaiõh tunnus, nigu ma olõs just kilomeetriid läbi mõtsa kõndnuq, selle et seo kõik mõts om lõputu. Ja aid mu iih om nii illos ja välähpuul seod ei tunduq mitte midägi olõvat, õnnõ üts illos väikene, vaiknõ kotusõkõnõ.